iya so nako karja lebe iofi mane kan woma doro la spaya nanga gogahu bisa mahasil mane wa ojomo ngone mane kan nyawa tani nyawa wo dodoro so ankia woma doro nako ona pegawe ena manege manga karja mane okia jogogere lo ka tokoka bank oka jogogere barang ngone mane nyawa desa nege an kia wo doro de wo de aje nanga gogahu bisa wa ojomo nako doroka kan tara mungkin wo ojomo.